دراجة الحراره الأمثل خلال النهار تكون حوالي ثنين و عشرين لربعا و عشرين درجة مئويا تكون مريحه و مديرونجيش للنشاطات اليوميه و متخلقش تعب، أما في الليل درجة الحراره المثاليا تكون من ستاش لثمنتاش درجة مئويا لأنو الجو البارد يعاون على النوم الباهي و يخلي الجسم يسترخي.